ايه انا نشفى خطرى انا كنت نمشي وصبت يعني غلاف هكا ورفدت هداك الغلاف وصبتو م- مليء بالمال ياخاه معمر بالدراهم هداك هو النهار الي كنت فيه محظوظ قع